Aloooha! Ke no'ono'o nei wau i 'Amelika Hui pū ʻia a me nā loina i hoʻohanohano ʻia ma ka makahiki. Noʻonoʻo nei wau e pili ana i nā ʻano loina e hoʻohanohano i nā kānaka kaulana ma ia wā. ʻO ia paha nā pelekikena o ʻAmelika Hui pū ʻia a i ʻole Martin Luther King Jr. kekahi kanaka kaulana no ke kākoʻo ʻana i nā kānaka Pāʻele. ʻO kekahi mau loina ʻē aʻe ʻo ia paha nā lā nui like hoʻi me ka lā kalikimaka, ka lā hoʻomaikaʻi, ka lā heleui a pela wale aku. ʻO ia wale nō kaʻu e noʻonoʻo nei wau i nā loina o ʻAmelika hui pū ʻia.